<hesitation> Fomba fiasanà famafa aminà famafana raha maloto ndraika zany a: <hesitation> izy io raha misy tahony a de karaha misy raha misarisariàka am'lohany, de misy mandrimandry igny a ipetahany a de <hesitation> atosikanao, atosikanao zany izy, tagnana miasa aminanjy a de <hesitation> rotonao raha maloto igny de atosikanao <hesitation> manosika zany e, manosika raha maloto mivoaka de miongona izy avy akeo.